Oyeapo vaera kua tembiu zeta frita jeiva jaeko oyeapotako ikavigue rupi mbaetƚta oyeitƚ oajaete pƚpe anivaera ipise oajaeteye ikavipota jukuraiyae jaema oimetakomoñejaja reve kavitako oyeapo mbae oyea je oyƚ kavi vaera jare jengätu kavi vaera